De misy karazana piso ndraika aminay akagny, piso aminay akany zany a misy piso le be volovolo be regny, de misy ndraika piso piso ndraika loko lokony si mampiavaka ananjy. De matetika zany a fagnavahana lok- <hesitation> piso aminay akagny a raha ohatra hoe telo lokony de viavy izy zainy na hoe va- fa roa fa roy i lokony de lahy izy zay. De misy a pisodia zay agnaty ala izy, regny lay miakatra an-tanety lay homana biby <hesitation> ohatra hoe akoho banà raha androandro alina regny.